तुम मेता बार बार क़िले पूछणा रौंदा मैन तुमु त हज़ार बार ना ब्वोली की अगर हमु त जीतण ची त हमू त योकि स्ट्रेटेजी फॉलो कन पढ़ली अगर हम बार बार अपरि स्ट्रेटेजी चेंज कला त हम हार भी सकदा और टीम पा भी असर पढ़लू येगु।